<noise> apo jitegemeana nisyinu sivunuku vukukula, <noise> wesa une ukungusiku ijivikadiria au ihera jitumika mbaa, kulingana nisinu syo nukuhukura au jitumike ihera kidogo kulingana na mahitaji ukuvu nukuve, au amaitaji ukunu nukuve gagalama! au kiva kachini sino syo nukuve siva syabei nafuu. Kwahiyo kawaida kama uwesa ukune labda sakala mpango uwinu mnatumie ndiune ndiwesa ntukinado atite. Tibane sana ntumie efu hamsini kumwesi, <noise> kulingana namatumizi gundinokwa amahitaji ukundinokwa. <noise>